स्वतन्त्रता भन्या शब्द सुन्या बित्त्तीकै सब भन्दा पहिला त मुलाई आत्मनिर्भर भयाको ,अरुको आश नगर्न्या अरुको दबाब प्रभावमा नपण्न्या भनिखेर म बुद्दो छु । जो मान्छे संघर्ष गर्नया संघर्ष गरीखेर आफना कामलाई निरन्तर दिन्या आफुलाई बिश्वास गरीखेर आफ्नो ज्या काम छ त्यई कामलाई चाइ पुरा गर्न्या भनिखेर पन म बुद्दछु । यै सोतन्त्र शब्दको झिक्कै राम्णो अर्थ पन होला किन भन्यापछी जो कुणा स्वतन्त्र हुदो छ खुल्ला आकासमा उड्डो छ त्यो खुल्ला आकाशमा उड्न्या चरी हुन्छ जसै त्यसैगरी मान्छे पन खुल्ला रुपले म गर्न सक्तो छु भनिखेर आत्मनिर्भर भैखेर अघाणी बढ्दछ भन्यापछि त्यन्लाई कन्लेइ रोक्न सक्तैन तैभैखेर हामि स्वतन्त्र रुपमा चाइ अघाणी बढ्न सक्नु पड्डो छ । तेल्ले हामिलाई झिक्कै झिक्कै कुणाको फाईदा गद्दो छ जसो मुलाई लाग्दो छ ।